راح أخذ معاي حلا وخالد وابراهيم ونزار وأحمد علشان هم يحبون هذا النوع من الرحلات للمريخ وعلشان عندهم فكرة في البناء و <hesitation> هما ناس مسلين جداً وما عندهم ملل من هاي الأمور لذلك راح أكون مستمتعة وياهم.